تقريبا بقرأ كل سنه من من خمس ل ست كتب و علي مدار حياتي تقريبا قريت فوق ال <noise> تلاته وعشرين كتاب.